अगर हमाओ देसी भोजन परोसन बालो रेस्टो होत। तो हम ऐसे व्यंजन चुनत जो परम्परिक होत और क्षेत्र पर भी उपलब्ध होत। जैसे स्टार्टर में हम चुनत समोसा और कचौड़ी पनीर टिक्का हो जात। दही पुरी और मसाला पुरी हो जात मसाला पापड़ हो जात। और मेन कोर्स में हम रख देत राजमा चावल, पनीर बटर मसाला, दही बाटी चूरमा, सरसों का साग और मक्के की रोटी हो जात। वेज बिरयानी और कोल्हापु। री भाजी और मसाहारी में हो जात बटर चिकन हो जात। मटन रोजाक जोश हो जात, चिकन पैसठ हो जात, बिरयानी हो जात, और ब्रीड्स और साइड्स में हो जात। नान और बटर रोटी हो जात पराठा हो जात, आलू पनीर और मूली के पराठा हो जात, खिचड़ी और दाल तड़का हो जात। और स्ट्रीट फूड में रख देत, चाट प्लैटर रख देत, पाव भाजी बड़ा पाव रख देत। और बाकी मिठाई में रख देत गुलाबजामुन, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा और बाकी बहुत सारे हम सामान रख देत खान के लाने।